Okay a daily story tena tea popo na paku vo naenei, bena tagune tea nubunubu ena toro vaneava roho, ena toro lotu roho tea nubunubu, vamate e hunuvan tea nubunubu erau ena repa paku mana ma kiu tena, ena nao vai tea nahu, nahu vakavara ena repa tatagi a beiko tena tea nao tea skul. Okay nao vakavara vai evau ena paku vai a meha si kiu ena repa va an reo gu`u tena ena tei minom a buaka gu`u, na repa va ann reo gu`u tena. Nana va an hom o gu`u tea nubunubu ae tea tauravi. Tauravi vai ena repa nahu vaha mene va an vaha bona si family tena. A bon ena repa nao tea lotu, lotu vakavara ena repa noma vaha. Tagune tea meha nubunubu na repa nao pete tea paku to meha si kiu, kiu va mohina, kiu vakavara ma mohina noma vaha ena repa nao teabon tea ara ta si iana mene ann ge mene vanom, ena repa nao tea toana tea vavon iana, bena noma vaha. Ena repa ma paku ama meha si kiu vainu komana, klin ap, tatagi a inu, tatagi a haus kuk nao tea ubi naono, nao vosma ena repama vatei na repa vakoka a tabae toro paku pete na. Hae voha teo siuivi ena repa hua pahana tea vahae vaha reo beiko va tea skul, eve a daily toto tenam to tei vonom nau. Ena to tagune tea nubunubu nane nao tea vagunaha beiko tea skul tea papana vai vanao. Beiko repa pita vo tea skul, tauravi vaha na toro nao vaha tea vahe a beiko tena, tea hum topa tavus mau e tea meha papana, eve a kiu vai a bera vakahe to hihiva nana tenam teo island. Ena na tei ma uoa teo island to dao riori bona teapu, mea, kiu a popo tenam na hihiva nana tea paku bona ma si kiu tenam, enam toro hao vaha papana tea kiu mohina teo mainland vaha, a mamihu kiu tenam na teinana teo mainland vaha, like kakau, kopra, gardening. Ama mohina vai na tei nana teo mainland, menam toro hua, va tei o sinivi teo mainland, menam toro hua, va tei o sinivi tea meha papana ena repa pita kiu- kiu ma noma vaha tea tauravi hua vaha bana teo sinivi ena repa vos vaha van. Eve a kiu bona beva rakaha, hua pahana, hua vos -hua pahuna, hua vos tea paku simakiu teo mainland tea tabae teo island ahiki tama hum kiu tenam, kiu tabau, neba pauna ge have a ahiki enam toro hua pahuna vaha, ama kiu kakau tenam tabae na teinana teo mainland vaha va ana daily kiu tenam, tena komana personal to pakupaku vonom na teo, teo taem bona to teinom na, daily kiu tena tea mamihu bon. Eve koa.